Sarrentinenii birrit jirray, sarren ta worrat jirah, ta badaat jirah, sarrenii ta dungaat jirah, akas wol kas jirtiey, ta badanii inama nyaati, ta worran inama hin' nyaatu, sarrentinii ta badaat lilla birromte wolin yaati, ta worran amo takum takan koffa yatiey birrin, ta dungaanen, ta dungaan gugurda tuun chachareko.